أحب أكون رسامة عظيمة، لانه الفن البصري له تأثير مرة كبير ،ويمكن أنه ينتجل ف مشاعر وأفكار بطريقة فريدة ،الرسم يعطيني بعض الحرية أعبر بطريقة يعني مرئية ،وأجدر أشوف ردود الفعل بشكل مباشر ،كل لوحة تحكي قصة مختلفة ،وأحب فكرة إن الناس يتفاعلون مع ماني بطرق مختلفة بينما الموسيقى حلوة لكن الرسم يخليني أعيش اللحظة بشكل أعمق.